في الحقيقه أيوة لأن دلوقتي اللغه العربيه تدهورت وتقهقرت للخلف فدلوكيتي اللغه المنتشره العاميه ، فا مش هتيجي أنت تقولي الخيل و الليل و البيداء تعرفني وجيل الالفنات هيفهمك مش هيفهموا انت اصلا بتقول ايه ، فا أيوة طبعا